<hesitation> نحب واجد جراءة الكتب، جراءة الكتب عندي من حاجة نحبها واجد واجد هلبا، <hesitation> وفي الجدير في الذكر إن الكتاب ديما يعطيك <hesitation> يعني حاجة تتمسك الواجد في إنه تزيد في تطوير فكرك وتخيلاتك، <hesitation> أكثر من مشاهدة ما عنديش عالمشاهدة لكن كتب حلوة نحب جراءتها ونستمتع واجد في جراءة الجصص، ويكون فيها أكثر تفاصيل وعمج يعني.